Taa waɗa e liyo koori artu taƴa albasaaje maa e cittaaji e tafarnuwaaji, taa taƴii ɗe sey ngaɗa ɗe to hiite, ɓaawo a waɗii ɗe to hiite sey ngadda kosam kwaakwa maa ngaɗa to nder. taa waɗii kosam kwaakwa sey alaa ɗum jonngo, to ɗum jonngake ɗum fuɗɗi ɓenduki see ngadda kaɗi e maaɗa e maajiyee ko ɗume gaɗa.